Pos un pocu más pallá está Túnis i Argelia, qu'está ai nel meyu i por frenti d'Alicanti, pos no sabemus ná. Una pena de no avel vesitau tantus paísis. Creu que las colturas i tradicionis son cosas que no se puein perdel. I la verdá es que devi d'estal tranquilu porqu'ai tiempu que no se sienti ná ralu de pallí. Aspera que tovía m'arrochu i me cruzu dendi Alicanti qu'es un passeu!